<noise> Ee mbu nga ka kor si zhamudi wa sa tang yi konnyi dyin ingur fuɗa ngura nje ndike ndike <noise> nga bu damtari sarchi ndike nga makaranta dyi nguran nduk dyi dyi nguranje zum zum nike ga gamaki ndi wara ndike <noise> nang konnyi nyinan nga ka duma gwarangba yang tang gwa bawa wa mbu nga kor sarchi ndike nga makaranta, mbu nga ngut mbu chin kuhlub ba nga tang na dye zum su wa yang fuɗa ngur mbu nga balar kari ka za vur dye zumdang yo kochiya, kochiya ba llendang llendang virki yo dee yang ta wadang gha, nga za toh, nga shim kanga maa kari maa pil dye zumndi yan nga konnyi ba yin dyinnan <noise> yang tang gwa ƙarri daga chin raptang, ndike magham wa kung njib yenda wa gwa dye shiri tu kanga ki kimdang ngaza lafi mundong za kandi rab nga za sai kunna ye magham za toh kim chin makarante nga za muni sai kuna ye magham fa wunnje rem chema dyinan <noise> Yang ngan zham <noise> ndinda nang zham, yang nagu zhamdinda ko num wa yang tang tuk za shato nga ndi chin account number wa ro nga za toh, ba wa wa tuk barar ndike vee memunara ko kuma wa tuk kwari ndike nga dyinang ndi yana yi ndike nga ban ba nga tuparang yenda ndi shop kodom ba tu da tupah chin dubu gwang ya ngaza ahh magham nga kuna, dyinan nga nang taba tsammani nagn ka gwa nga taba konyi dyinan nga ka gwa ba. nga kwarang nga kayi kiki mda nang tan zhami yan tu magham kun njivan ya yan dyi nang wa vur lazham ya madyi madyi sarchi nguranje kuma nyike nga kwari yin yanayi ndike nga ka shiki sarchi registration ndi makarante wanga wunji nga yi bing wadari, yang wonji kobo anje ɓa nake kuma sarchi ndike chema ma ngasi chin redister mayi chin makaranta tang kori nga za toh sarchi nang kuma nga kayi ghutu kap ghuti nyi ke nga kashi nga ka ghut dyinike ba mbu nga vee ndi chele ndi chere ndi gwang chere ndi gwang nga ka fet chin amfani nang wa latim ngaka ghut latim hakime waka shi Bu chere ndi gwan tan fhet nugha tang ɗee tang ɓee mushindi tang ɓee mushindi makaranta tu gama sarchi nang laatim wa gwa dam tari wa suburi latim ma ma chin u yi dyi ndike bu bee mushind makaranta ya bama tang za toh, magham wunji nga dai haro, nga konnyi dyinan nga za toh nga ka yi ki kimdan na ke dyi ndike nga ka gutki tang masa wara tang shi registration ndi makarntenang tang ɗi gnasi dyinike nga shipaki tang shi. nga ka shiki nga vee mbu damtar madyi madyi so tu <noise> hama ya madyi ndike ma nga yi konyi zum zum yinan nga ka yi kikimdang tang gwa chin kobo nang ba wa wannang ba wa nu zhin wa nga konnyi yinan, fuɗa ngur nga petar <noise> tun ka nyi bawa sati rap. Wannang ku hama mbu to ka bee mbu ta yi latee ɓeerang toh ka shwata kobo dyinan, nga konnyi nga za toh a lab nga kobo kudum kuduma nduk ka tug dyinike a mburo ɓu vur! yo ɓa tan nga zee chin balarang chin <hesitation> hachin nana wanga, gwa wannga ai kawu wannga ba nga zurang yenda za wai ai ngan dya dyinike ndug ka shike paalam su wa ai dya kima nga za to sarchin na dai chem waka bee dubu ƙyirab kum nda ban da chin yama hari, za toh ma ndike da nang biya mi chin gwanjan ha kume kar ku hama ndi letee ku shwata kobo kun dyinan, nga za toh shikkenang ba maranang tee ziya toh shikke nang, llendang a ɓanga kanndi rab, tanga ɓa ba daga ɓar ɓanga, nang ke njim ndike nga konnyi nga za to anyah nga za to anyah nga ka gwa kobo shennda kuwa dong nga zhami mani ndike nga shim